Sughuren mme ishimi ouen wi amang ere-chi ife, ifu jack ari oteh wor ari ifu rong mmeh. ere-chi anor areme ki erong edubor inep, ere-chi anor areme ke irem igaha ere-chi, omor wor ushini ere-chi wor anor ador ayei mmeh wogo-worgo aseh ke eseh, iku iku u obor-bon kiyi- bia wor anor erechi aka numeh among ere-chi anong ge ere-chi itama, wor nge ere-chi itama usang nni, ere-chi itama anng nni amang ere-chi isongni amang obio manu ouack ede-rimeh eyen anor ashimeh ashimeh ane-ne-meh, Ere-chi anor remeh ke erong-erong edubor inep, ere-chi anor eremeh ke ero-rong edubor inep, onor wor uku ishineh erong inep, onor wor uku ishineh erong ere-chi, je anor-yana, iche atameh ashini je ete-ren, ate enegen je ka anor arear akuma imang anng ere-chi inep-edubor, mma animi-meh ndejam igemi ndowor nte onor rong wor ushini isan, irene ngem dumeh nje oyin-na ngear onor agama arong ere-chi, ayenimeh uuey akerong ere-chi we iremeh nna- Aduck wor anor ire-gama arong ere-chi igod edubor, isod educk bu-abu, igod educk bu-abu wor ari gana arong mmeh, attemeh gba nna arongi gbi inep- mmeh, ari ifu nu kuba orong eyeah weh, bawor eyeah wor aua rumi keh irong edubor inep- onor- nor urong mmeh nge ari je ero- rong ari-inep gba ngeh ari jemeh ero-rong, ere-chi irome oh, ere chi erome yo